Kachan nu piantam tu, kathe igniut pala, ma se atnu rei vede unua khan aman min lau kola. Tuta atoan kachat thua tseo avangin tian kavati doonani, chan nu idam meam, itunlai tu kabuai vede wa, i piantam kalau the igniut pala, ma se piantam tibai. Kabu kate kavati anga, tumizo atoan ad <hesitation> a man nom le nom lau thutikazot anga, chan in muvatpe se te khan, til <hesitation> tibai tradewin kabuk anga chan, atan ma somna tekan lana anga, chan tumizo <hesitation> atoan, i ama tuan kan inatekasom anga, i lau leeng la emo, kalau anak tuka kalau leeng anga, birthday present tekaron pe ang tse, teka timei doonani, chan ama po chan ninchatiam lutu anga, chan tun ni leeng a kalau buaya vanga kathe igniut kachan, kathin rimpik em lau tura khan, kalau ngai doonani.